Ujun miñuna yeminio, tendio jun ujun kundenton kuduon ndiujandun, ujun ndije januu va'a nuva'a januu janukue ian ngue unu numioche unuvaña.